﻿Ninyijuka abi <hesitation> hariho ekiro kimwe, nkaguzaho munywaani wangye esente, nkamuguzaho emitwaaro nkaaga ntari kukimanya nti bari ahakmunfera, obwire obwo bukanshaasha munonga <hesitation> ningira nikyakindi kimwe ekyandetiire kutehurira gye habwokuba ninyijuka nka, akeija <hesitation> yanyeguzaho sente akeija yangira ngu muyambiseho sente, akaba nayetaage million, zikaba ziri million ibiri nemitwaaro ashatu, so kuyiijire yangira ngu nyambisa million emwe habwokuba nanye obwiire obwe nkaba ntaziine, namugira nti ninyija kukuheereza ezi ezinyine kwonka ninzenda ki, ninzenda jubaa juba, omubiro nka bibiri ninza kuba ninzenda kwonka kunazimuhiire, kuza kurondereza, bangira ngu bakaba nibakoraki, bakaba nibamufera. ﻿Ninyowe namara nakoraki, nagibara nka loss actually ningira nti we akaba nayenda ku, we nkawe akaba akaba nayenda amagoba habwokuba hariho owamuteriire ahasimu, akamuteerera ahasimu yaamugira ngu ni uncle weeye, kunamubuurize nti uncle waawe atuura nakweguzaho sente yangira ati yee, ataaha nanyeguzaho sente, ati namuha sente ezi yanshaba naaza kumpa amagoba ga million nka emwe ngu hiine business ezi yabiire naamariira, habwokuba taregurize aha rinye nyenka, akeeguza nahabaziire beeye, nikyo kyandetiire kugira ngu nkoreki, mureke. <hesitation> Then kutwamazire kutwaamazire nakoraki, kutwaamazire nkamubanjaho emirundi nk'ebiri, kunaarebire atiine sente nagira nti kankoreki, nti kamureke, so nagibara nka loss namureka.